चिली देश की पाक शैली के बारे में बात करें तो, यह दक्षिण अमेरिका के तट से जुड़ा हुआ है। इसका भौगोलिक क्षेत्र इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाता है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूर्व में एंडीज पर्वत। और यहां की कला कृतियों को देखकर मन बहुत तृप्त हो जाता है, जो पर्यटन को और बढ़ावा देती हैं।